මගේ රටේ මිනිස්සු <hesitation> නැරැඹීමට කැමතිම ක්‍රීඩාවක් විදිහට <hesitation> ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මගේ රටේ මිනිස්සු <hesitation> ක්‍රිකට් <hesitation> තරගයක් තියෙන දවසට <hesitation> ඉතාමත් උද්යෝගයෙන් <hesitation> එම ක්‍රිකට් තරගය නරඹන්න පෙළඹෙනවා. සමහර උදවිය <hesitation> ක්‍රීඩා පිටියට ගිහිල්ලා ක්‍රිකට් තරගය නරඹන්න <hesitation> පෙළඹෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> ගෙදර ඉඳලා රූපවාහිනිය ඔස්සේ <hesitation> ක්‍රිකට් තරගය නරඹනවා. ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> ක්‍රිකට් නරඹනවා කියලා කියන එකම <hesitation> වෙන උප සංස්කෘතියක් විදිහට <hesitation> ගොඩනැගිලා තියෙනවා මගේ රටේ. <hesitation> ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නරඹන්න අපේ රටේ මිනිස්සු ගොඩාක් කැමතියි.